Atuk, ke ba fɛ ba di rip, ke ba, kurip kang fɛ ba di ra ne, ki na ra kutseet, na bɛ kɛ? Ki imi da ra kutseet atut, ki in fi sɛ karɔ, kin in tseng sak na isreal. In tseng ni mben isirela, mben ɔng fɛ ba di tes anet isheshek hom, iwu ayeso, na ki tseng kutseet ɔng fi in da goroso, in da yɛrɛ nkyɔrɔng ɔng fi kufumung adakunom na banet adakunom kinman jɛk ngma wuk. In da tse azɔng, in da di kurɛk amusa, ki in fin, in da di nkyɔrɔng ɔng fin in kin tseng ngma ni zen e yɔng, ki in fin sɛ kutseng azɔng na di karɔ yɔng fɛ ba kin di tes ayeso, anet isheshek. Ki imi tse zɔng na di ngma karɔ yɔng fɛ ba kin di cɛɛt, kufumung adakunom di cɛɛt, karɔ yɔng fɛ adakunom kin kuu, ba ku nɛt, in da di ika, i da ban di sak, inɔɔk atsak yin na adakunom da te agap. Ki in tsin fɛ in sɛ in ra kutseet ɔng, in da shim, ki in gorok, in di Mben asadoma na gwɔrata yɔng fɛ ba kin cɛɛt yɛ abin alotu tseng, afɛ wuruk a won mben e, a di sot ntɔk. Ki in tsin di karɔ me yɔng, in ban di nɔɔk katsak na adakunom anet ishekshek hom. Ki in fin sɛ kutseng narɔ yɔng, ki in tsin di karɔ fɛ ba kin di tung mben a egypt. fɛ ba kin nnon isrila ya mgbang ɔng, adakunom ne tom anet isheshek amusa na kaba tung ni mben e ƴɔng sak ni mben ɔng fɛ adakunom kin te kɛ a nye mok iba ayi, wɔtɔ mben alkawari fɛ ayeso ra nnon isrila ne. In fi in sɛ in tse karɔ yɔng, kutseet ɔng, ki in di mben ajan-ta ashi yɔng fɛ ba kin di cɛɛt fɛ adakunom kin di sak a musa a rus ina, ashi di kaba nfaa, nnon isrila sɛ ba di got. Na bayɔng fɛ ba kin ka ba kuus, nnon a egypt, banet a egypt, na afirona ƴɔng fɛ ashi kin ka ba kok, ki in sɛ karɔ, kin in di. Ki fin in sɛ kutseet, in tsi di di, karɔ yɔng fɛ ba di tes ayesu, kutu me yɔng fɛ ba di tes. Ba ku tes mo sak in turuk ki i mi azeng na najerya, ki in tseet sak na buja. In tsin di azuma rock fɛ ba di cɛɛt. Ki in fin sɛ kuwuruk bà, ki in tseet na lagos, in tsin di karɔ fɛ ba di nyes afumung ijɛk na, fi nnon di sak naton e. in fin sɛ ki in tin no narɔ fɛ ba di nyes ikyɛng ijɛk, ba di zibik ijɛk, ashi me ba di nye na na kyɛ? Ba di jɛk, ba nye afumung e na akyɛ? Fɛ ba di jɛk ɛ? In fin tin sɛ, ki imi tse na kano, narɔ yɔng fɛ ba di nyes ares ite. Ki ngɔn tse, ba fɛ, ki i tse na kano, da di karɔ yɔng ba ba kushung akpá, akpá inyam ayit ni fɛ ari, ba di nyes ares. Ki in fin in tse, ki no arɔ fɛ ba di nyes ares yɔng, ba nyes ina na akyɛ? Kɛ na ba nyes ina na kyɛ? Ayi, in shim in di kɛ ba nyes ares na akyɛ? Ki imi fin tin sɛ ki ikan azɛbɛnɛng ɔng fɛ ba di fes ngma wuk, ba fɛ ba nyes ina na kano. Ki imi fɛ in sɛ in di karɔ fɛ ba di nyes nkyɔrɔng iyɔng, ke ayisi min ban tarak, ki iyɛ hom tɛrɛk, ki in ban se iren. In ren ayisi hom da ban tarak, in di ren kazatse ngma. Imi yɔng in fa gbirim, ni <hesitation> na afumung ijɛk fɛ ba mi jɛk, ƴɛ ba nyes ide azen, ba nyes ide zen, ba nyes ide aza, ba nyes ide za, imi fa kƴɛk. Ki in fin tse na narɔ me yɔng, in sɛ itsɔm in gorok anajera ngma in di karɔ me yɔng fɛ ba di nyes, ki iyɛ hom tɛrɛk makiyi. Ki imi tin fin sɛ, ki in tse na potakɔt, karɔ yɔng fɛ ba di nyes name, name fi in tes yit ina na tsɔm itseet, kɛ na yet amota, kɛ na yet itsaap atak afaa kɛ naas ayi, ngma ba nyes name yɔng fɛ ba di tes azɔng. Ba fɛ ngma wuk, name nɔng fi in di rorong yit, na nes na na yɔng e yɔng fɛ ba mi turung, na ba di won ishɛrɛp e, na ba di nye yit mo name kon e. ki imi fin sɛ in tse na narɔ na yɔng, ki in di kyɛ ba nyes ina nɛ, kɛ ba nyes ina nɛ, ki in ban di sɛ iren gyaat, fin in di ki tes nnon. Ki in fin tin sɛ tsɔm, ki in tse na plato, na <hesitation> narɔ na kak fɛ ba di nyes na <hesitation> ngma wuk ayɛt kucɛɛt kang fi imi ma cɛɛt ikɔng, kɛ adakunom fɛ sak, in sɛ in wuruk, in won mben nang. Ni in gorok kazatse ngma, ki in yet anet iren, ki in tin se ngmaat awo. Ntere makiyi mok izen iye, ntere, in ra won fok kunom kusak mben ibaas ni ya kashon. Nkyɔrɔk nang fi in se ngma wuk, ni se, ni sɛ zeng ni mben ibaas, na ba sɛ karɔ inyes nkak fi ba se in gorok sak narɔ nakak in tsin di wo, ki in yɛrɛ na azeng ngma wuk. In tere makiyi, kunom ki sɛ yit mo.